Narekko pentinna ananaqe makkulia e yanaritu narekko maeloq kiq massappaq jamang magampangngi nasabaq engkana sertifikaq s satu nappa narekko meloq kiq napecaq nennia napessu mabata-bata toi nasabaq engkana sertifikaq kulia taq ipitang